N'yi yu di sunu so to'ooh ,un we zori a dɛ bie nɛ were nɛ ma we'aa. A yi ho nafan to a bun unh wa wara ,an un we we'arobe. warisa an ma yi oh nafan matete.